Para empezar la salsa decimos cha'a este cha'a he ndame chakanra ya'a no nguen o ya'a, yime nihe yuntuve'e ndonduve ya'a onxa'a un juajillo he ya'a jui nii, he ya'a ndute yaña'a nun ya jun he ihó nachinei kenu ñuya ke nundeve preparar yiva'a chanra ye cha'a jun, ya'a yichi yande yuu ujun ya'a ndame ya'á onza, ya'a ndame ya'a huajilloa kedachiyo ke va'a nguajunrado ya'a ya'achillo ta ke ajo, nochi ndoa jua nochi nuu tinana ndio tinana ndió tinana kué ndachio metenu tenana ndo'a chi nutinu tenrá kechende kenuña tendo mi'i, mi mendu molcagete ndaden me'en iin nduñi ndimen jun vicha keña'a kengu comida nandiuña ndee ña'a micha'a, kache nuya'a ajo kua cebolla ndukaya preparado ke nduva'a ndimeya kee yuku ndandeme nduya'a ndandeme nuña coyote nigue ya'a ndakeniunya ndake nuyanidi ndimeya jun mocagete nra kengu ndakenuni ndenjun keduka kenujun ngua ya'a ye nijenuina ya'a.